Ndu untoo mo a gmaan goo ge, inyalti yale a ghiiyi, inanto a gsamba, inanto a gmoon, inanto a gdúhaanŧe, inanto a gbúlu. Mbo fe ngi gilayi, gembe mbo gmaag bâmadana gaadi gima intebir, gdúhaanŧe we fana gaaji ma, gdúhaanŧe fana gada haji ma a gina gmaan ma iyoo.